Cona mi infancia ena mi ciá, que hue ondi m'aprendrí a patinal, i hue l'unicu sitiu ondi gasté patinis. M'echava mu güenus ratus patinandu dun lau pa otru i conos mis collaçus davamus brincus tenteandu de remeal alas patinaoras i patinaores que echavan pala teli.